Ya'a kachonro chuve ken kendungu, ke ndakenro cebolla ke ajo nikuke ñoon, ku ke nu vinó yekua ye'e ña'a yeva'a kenró.